Izy alôha ai alôhaka an-tegna ho sambatra tsy maintsy mandalo fijaliagna hely zany hoe mandalo jalijaly maromaro de après am'zay après an'le zakaigna igny am'zay anao mahazo fahasambaragna fô m- izy kôa ny hitako alôha ai tsy misy hoe fahasambaragna de tsisy fijaliagna zany fa tsy maintsy misy fijaliagna hely foagna mandalo aminao fa le zavara tsara ambonimbony kokoa par rapport am'le zavatra ratsy.